जू प्याज़ और लहसुन ची अगर हम ऊ त वेता लंबा समय त चलोण त हम वेता ठंडी जगह पा सूखी जगह पा और अंधेरी जगह पर राख़ सकदा जने की जाल वेगी कटोरी वेगी फ्रिज वेगी जे से की ऊ ताज़ा रो और वे त हमू त नमी से बचोण पड़दू ताकि ऊ ख़राब न वो।